Awʋ ɔlʋ kawʋ ɔlʋlʋ fʋele wani atami awɛ ɔdʋkawʋ itsi ɔdʋ kawʋ wʋafɔnenyo ivi dɛdʋ awɛ sili ɛkʋ ɔdu kawʋ awɛla awʋ nani awʋ levleni afɔneya awɛ nʋ awɛli tsa nayɛ aneya awɛ anakpidetsi nayili anesili ɛzʋ nayili ɔneya ɛkʋɛ ta abʋɛ nafa nayili itsi afaya dɛ ivi dʋ anaxɔbɛ ladʋ mɛ akenyo kenyua kenyua ɔlʋfʋele wani atami awɛ la akekele kawʋ kʋ ʋkevʋ nʋ udza nilila wesili ɛzʋ neli wakpiditsi neli ɛkʋɛdi ɛkʋɛdi kpekpe tʋ abʋɛ wʋ kʋbeyala ʋfɔneya neli ʋbakʋtʋ yɔ ʋtsie kɛbazɔ nʋtɛya awɛ nitsi tani isti ɔnihivʋva ɛbakɔ nivʋla kɔbasu kɔbʋɛ mɛ awɛ etiawɛ ʋfɔneya awɛ neli ɛbeya awɛ nɔta ayili kɛbayɛ amɛla.